ا، د برق یا برښنا سویچ، عبارت د هغې وسیلې یا الې څخه ده څې هغه د برق جریان خپله ا، ا، د، د څراغونو ته ورکوي یا یې وصل کوي یا یې هم قطع کوي.